أكيد عيد الأضحى هي إجازة مفضلة، العيد الكبير متاعنا عن <hesitation> في تونس <hesitation> نستمتع به برشا، على خاطر يلم معنتها الناس الكل يلم العائلة يلم الصحاب، ونعيش فيه <hesitation> جو من المحبة والمشاركة في كل شيء الطقوس متاعو حدا تحضير الماكلا للمشوي نمشيو ونقبلو ونزورو بعضنا برشا، أحاسيس ومشاعر بهية.